Ɛkʋedi dʋ bvakʋ ɛtʋfʋe alʋ wani abakawʋ kʋ wakɔ navani wakɔnayɔ awʋ yɔdʋ nayili mɛ tɛ kʋɛla ɔlɛ ɛkʋdi bʋakʋ ayɔɛ yɔlɛ la nedini la yakʋtʋ vami yakʋtʋ yɔ ɛkʋyɛ yɔdʋnʋ ayili kɛkoyɛ nafɔbi kɛ ɔtsɔ yakotʋ ya ɩɣa yɔdʋ uʋ ayili ɔnafɔbi kɛ ɔtsɔ yotʋtʋ yɔ ɛkʋ dekpekpe kɛkafʋɛ la yɔdʋnayila ɔmalɛkɛ ɔnʋ mʋanɛ bʋaka aωʋlani aksuavaui itiuiɛ bʋakʋ tatɛkʋɛ nadʋ la makɔna akɔnayɔ ɩɣa alo akɔnayɔ tatɛkʋ wani yovie nʋdʒʋlʋ mɛ tatʋ ʋdʒolʋe la mɛ ʋdʒo kakamʋi la ɛkʋyɛ nanebi ɔtsɔ ɔtabilɛ go mʋ ɛkʋwa bʋakʋ Ɛtʋfʋewa abakawʋ mɛ ɛkʋɛ la ɔla ɛkʋɛ la ɔla ɛkʋ bʋɛ yakʋtʋ yɔɛ yɔlɛnʋ ɛfʋ dekpekpe bʋakʋ mʋ ɛdʋ la nʋ alikali aʒa bio alikali bio ɔmakʋtʋ dʋyɛ nɛ yakɔsʋ nʋ yanɛkʋ ωani kekevue la alo ɛkuyɛp kɛka yɛ la ɔnab vani ɔnafɔnebi kɛ ɔtsɔ mɛ ɔmakʋtʋ nalɛ kɛ ɔnʋ kʋ yabaωavam yabana nyama ɛga dʋ alo ɩtsede dʋ nʋtayavani nʋ enie nʋta kele ɛkʋɛ kʋtɔlɛ bʋa kʋmʋ ebikɛ adʒa bʋamʋ itia bvakʋ tɛkʋɛ duyɛ kɔdo nayi la ɔmalɛkɛ nefɛ itiɛ kehiayi la mɛ avani mɛyakʋtʋ beʒele ɛfɛ Kɛmayɔ kɛmayɛ mɛ ɛlɛ ɛkʋ bʋɛdi layɛ.